فجاءت عاصفه قويه فبعثرت العائله بقوه دافعه قويه فلاقي الاب نفسه في مكان لوحده و الام في مكان آخر تحاول ان تجمع صغارها الي ان وجدت نفسها في غابه لوحدها وفي خلفها صور صوت لصغارها فكانت تستمع لصوت الي ان وجدت صغيرها و حاولت مجددا ان تدور حول الاب الي ان و جدته و عادت الاسره بسلام.